मोके हल्दि उठन समयके बारेमे उते जानकारी त नइया तहु फिर बहुत से आदमी कहत हए कि हल्दि उठनसे दिन भरिको दिनभरको जो मतलब शक्ति होत हए । बो शक्ति पैदा होत हए । सुवेरे हल्दि उठने मनै फ्रेस होत हए । अनि फ्रेस होन के कारण से बुक दिन भर बढिया से एक दम ताजो दिमाग से काम करसकत हए । और काहत हए कि सवेरे हल्दि उठनसे एक दम वढिया टाइम काहे कहत हए कहेसे तिन और चार बजेको जो समय हए बो समय प्रतःकालको समय हए । प्रतःकाल कहन से भगवान को मतलब निकरनको समय कहत हए । कुछ मनै देरमे उठत हए कहे कि जौन मनै अवेर रात तक काम करत हए बो सवेरे देरमे उठसकत हए । अफनो काम भ्याके तवहि बो सबेरे देरमे उठत हए कहेकि निध पुरी करन पडो निध पुरि करन ताँहि बो सबेरे देरमे उठत हए ।